Nafa ka ana hen sanne, sabi so a ɓuytiike e connektiongaji ɗi. A heɓam ɓattoɗa sakiraaɓe maa, a heɓam jannga defte ma dum. Aɗa waawi hebbinde <hesitation> so tawi ko a dinanke dewal ma Allah du. Hannde ka <laughs> yimɓe dow resoŋaaji ɗi tan ngoni.